un jiranɛ un tan mina un se vraiment avɛ lero o ɛna un ya vɛ se'o awa fɛn avɛ ho dine ɛna ma buɛ un we warala mu a han'o un minian an vɛ zeni nu ma'o donc o vɛ Restaurant Plaza o ɲanmu le